Opaeteko kua reta guinoï oñemuña yee vaera, oime yave jete perajo omokañi, kua mbamɨmba reta, kuape yaikuava jarko mboi reta, aramoete okukuaye omokañigue, ɨvɨya reta jaenungavi,